Na dikar chela nekara xna' diika' ne nial kwasa nialkwa nulchina na to chulkochi na loi nadika waxi chilo nallina loi di nikatu dujuma no wa lei kata laia kato no petroleo do kato sinta materni wa re lei nix loxguete xoa nix torx da nix oganta toxchi lot la blline na lole tu vestid na lo de xna' diika' de to nial kwa asa loi bisin li loran perchinnabe letto ka karnabe lei ea laba waxin wanle kantidad warchi wawale de lo bela diika na wala wala tu nadika wa tu lodi ka duna durbna la xna' diika' riaga anolobika dilolila a lo chiano tanto walo na kwaskale